Dzuka muwa guleŋ mihaha, gwaɗa pəsuku pəsukna inarha bewo, vita pəsukana dzovka ghili, vita dzaka ghilo dzoⱱka muta, vita dzaka mutawo, konu dzovka aŋ pəsuku, guleŋ laka daŋhə-diya a'h ka men ba aghŋ-aghŋ gol tək gina kwara nab ka tana, sabka guleŋe da mahga nana aghŋ-aghŋ gahəŋ ndak gina, sabka ahdiya, laka dahduya, sabka bəga umma kaghiya, bəga zəro kəghiya, hatta bəga amtuk, kana biblal təɓga towo, pəɗa bol tunndu saŋabol tun-nd məhgu ma guka mbəɗo aghŋ-gina inahane dzata gina ko labla yaɗ nəghata aŋ səbita gina ko dzukin nanəghaka ko nəghaka dzuki ni, maŋ ina-nuk gina navana kə ina kadzuwaɗ daŋ mətuku ko nana inarha bewo, kaza-kaza ne ɗawaŋa gha ko unnde labka vita tsukurataɗ tə haka da njatawo faratako inagha labtaka ma, məmta unndu, vita məmta unndna, ina nəghaŋka kwarantaka ɗughwanbu hal kor gwaɗa ina nəghaka təghaŋ unnda mətatuwo ɗughvanbuwo, lablaka gana gaka yaghw tahaŋa, kegh dzuka duniyana? Kegh hakuri? Amma <hesitation> cika nda imani na vita sasa davlamuwa kaka sabka, sabsaka laka da mahga aŋ səs ɗokini vita vəras lata guleŋe laka ganaka yaghw təhaŋ sabka gwaɗa tsuhura. Huta tsatshuralo, gul maɗoɗo-maɗoɗo aghŋ aghŋ inna kuəani neka sa to kuzləŋta ne? A'a sa-sere sa te kuzloŋta gu lata kə kuza huɗiya ŋgasla-ngasla huɗ səkworo gul maɗoɗna ɗughwanbu, puta-puta unda mətatana aduae pəsɗe, adua, vita maganataka aduavo labtaka, amma ɗakana ikwa lablalo, tsuhurata, gul maɗoɗ gwaɗa unnda siɗina inna sayab haŋ laz ko ma maiya pərzla-pərzla may dzita gina ha bata inna zə tsa, aŋgol unnda siɗma dzebal maŋ saman kabga zə tina hən tapga towo, nala dzeb kabga adu'u <hesitation> dzeb kabəga nna zə həŋa unda siɗ dzebka ma, ha dzeb təbga tuwne sai səpaka uzaŋ-uziŋ he tasa həkna tabəga umma kəɗakana umma ɗakana und-tala, zuguna maghbu-zuguna dagh-bew, amma vita dzebka təbəga ummana zləŋka unnda tuhəl, zləŋka unnda tawa dzəv, zhŋka unnda aŋ huɗi, dzebka lablaka guleŋe zərɗas səra, zərɗas səra, dada lo zuzaka fiti unnda siɗma dzugwatal ka sallahwo vəralo, dal guleŋ unnda inahana zuka unnda siɗna sai tə hoghna gukasabta, uzinha zlava-zlaka mahga laŋaka təhəywo labla kagha bagha-baghaka huɗagha lablaka bagha huɗagha nda uzinagh həɗe-həɗeke la həma magha and zlava-zlavaka təhəŋ aŋ maya ɗughulan buwo vaya ma alhakiyee da kəsaɗafta nadambuŋ ndeɗe. Naya ya ha na guleŋna a'a vita mokociya gh guleŋe, mokociyagh na kana ləmaŋtako ni ko dzeb daga kana ai dzeb təbga təbga ummina uzinaɗna gamsa zləŋtaka ta həŋa, sabta həŋ dat’ badaya, səbtaghŋ dat badaya guhəŋ ɗob daga bəga labina a tsuhurahəŋ nda kagha, kaka vita dza dzaka jamma nda sləwitghaghna naye dughwana, to vita magaɗa-maga sləwitghagh saidana kana ay duniya har daŋ lahira shaida sləwitghagh raye shaida, vita unndarhaka kana aŋ duniya kana kowe kworo ah mena mena unndarhe fa, mena-mena undarhe fa kai undarhe, undarhe gol na kana to ko ahdiyama məndayaya amma gul ŋgala-laɗabta ko nanəghaka makomin bəla makomin ree? Bəlbə makonini, unndarhe tə nəghka kana mee, ɗaŋw nəghanta mandana ree kowa wawutsaka sai gwaɗaghe mədlo to ɗughnvanb nana wo, naya ya səvitghgha vita inahana ɗe lala eh yaŋbi aŋ tenwo naye, kaɗa yaŋ kəni aytenu naye ɗiŋawayo, sənaŋbi ɗamala ghri wo kaka, vita ɗama-ɗama vəlee ah yanəyiŋ nayiŋ ŋgane kawai aln yaŋbayiŋwo sənsənaka amma unnad siɗi fit həkəna, ufaɗa unnda siɗima har satinna gamavakəni nda sləwitghaghu haka da korana guleŋe ne tə kuzləŋtawo haka nda ndiɗwo ikwa ka tsuhura kəni mandana unnda siɗ ma har məta dadini. yaŋbure? Kaka aya sabka nəghatu ne ka da səna yaŋare, yaŋbu, ma sabka nəghata kana ah ko sa yaŋbu, amma yaŋbuwo yaŋbu kak da kor guhaŋ da koro sləwitighin ma sənaŋbuwo sənaŋb na sa yaŋbuwo, ko sai ɗikwe sənaŋta ha papəgha und sati kol yaŋana neka da korna yaŋbu sa paləm-palame kor marakwna gahəŋ da kor ashe pəlam-palame kaghe ko sənata dzagha, vita ma dzaghaka na ma da sənaŋtaka yaŋa ko yaŋbu to ka ka nəghabtaka sləwitgha uzini halaka vita yaŋmbeɗuwo, dafe ko danataka tə uzaŋini vunta neɗ, vanata vaka uvu danata dakani vita guleŋe a'a dadi mahga da tsanunti təhəŋ kakama dada ka mahgah ma tsanunta tsaka tə uzinini zuta həŋa amma unnda siɗ kana yaŋb mataŋwo, tsuhura aŋghrap hala dodwo hala unnda gəlafta aŋ toba uzinhawo gul da hin aŋ maya, naye ɗow həŋ uzinha səkwebe unnda sidi guhəŋ da skweb dat badaya, vita inna ghile nəgha həŋa, inna unndu, gu ɓəlakw gahaŋ kəluta, unnda siɗi maye tof tahəŋa, vita ha inna zə tawur maya inna-innarha baw kana unnda siɗ la uzinha la dzow tə karikana mbaɗuzina lakw gol kəlaga nuŋ təhəŋ tə faranti na, unnda siɗna maiya naye ɗowi uzina lamuŋ ba sai va makociyagh bewu guleŋwo, ko wayu inna zəe dowika kova la inahana kanu eh tamaka weɗ nda ina zə kaka a'ah sa zuta kaka. Kwarantakana a'a we vəli inna ti yaɗi dara kaghma kakna gwaɗ bewo vita skwiɗ sa haŋa dadambuŋwe da da ina hana to, vita va ɗafe kana zuzaka daf ko pəpɗaɗe tə faraŋti kana alani ka almajiri maga bara kana həganka vulunka zuɗe da mbakaɗata dadambuŋ ina da-da inahanaka aŋ səsɗokini kwarantakana a'a vəlaɗai təyaɗa ne doz yaɗ səsɗoki aŋ sasɗoki kaknana dadambuŋe da vəlaɗata, amma difuŋka təinna unnd siɗi li sləwitghagha hinaŋ maya kagna har hina-hina ɗaf aŋ dughumagha neɗe fubuwo ɗughwanb nanawu, naye dzuka muwa kaɗakana wahala tos muwa ɗakana sənaŋ bna ah sləwitgha nana naye sləwitgha, sləwitgha tal-tala-tala har sləwitgha alfaŋare ko ghwaŋa gol sləwitghaghe gol amma dzukanuwa ɗakana kana vita dada sləwitghargh dafa, mog kagh inna ko inne daɗe, inahana ne ɗawaŋaɗ nda ina daɗi ko ne daɗ aŋtene, dari inna daɗe tə nəghka, inarha re, vita inarha be dayu kaghe dada ŋgolo, guka dzeb da kor ko innarhaɗa toz hən tsa ko la kob, la koɓi ka zəɗal-zəɗala nəgha ba inna toz həŋ kano, taɓ nanəghaka ɗil-ɗil va dal kakre ɗil-dilunda dalo ma nəghakama zuta-zə ka tsa, kaghe dzeb da koro to ɗughwan nana buwo naye kwarantal təna uzini amma tsuhura weɗe, jamma nda uzina sləwitghaa muwa va ko sləwitgha beɗuwo ko va lay ɓog ɗe iŋ vita nda hankal kam. Laŋ bogo da tsuhurataka jamma dnda uzina laŋ bogagha, ko saysəblo aga mena-menen uzini hesa fit nəghaboluna yaŋa kakre ka laŋ bogə da korna, koh yaŋa nda inahane sləne mog'ɗe kɗawa naye kol nəghatal fit hesa, amma vita unndarha kena vita unndarha ka buwo ko fit ghwaŋe ko sabtaka ma hal da ndiɗaɗatu hal da kor na aga mena-menu-ko indawini aŋ fətal ma dama-dama təund malwa na dara va ko mbaɗe-mbaɗe-lilabka tabəga siɗ kena ko ulaɗma damava dama amma, vita undarhaka ko mbəghe da mbəghka ma ko ne gwaɗ da mbəghki a'a mbəghakakah, gamsa amma tsuhra, amma tsuhre da kor həŋ, amma vita unndarhaku ko aɗa pəsal həga ba, aɗaŋ tuŋal kawai aŋ futalo kag hən da koro, naye məna ɗowi inahana uzina lamuŋ a tsuhural dzama gwaɗa a'a sai laŋb-laŋ sai laŋ sai lanuŋ vita lamuŋi na sai lamuŋa da tsuhri ndeɗe raye be inahu ko nbet inarhaɗe ko manghi ɗe, ko dughwuɗ ɗe, ko guduf ɗe ko laŋ inahana ɗe kanuri ɗe ko mbet ɗe vita sbwit ghagh ɗe gabadaya hakada korna a'a ko ina tala boga maŋ ko boga məŋ tala inhana luwa muŋ tala re ko la gwoze ma la gwozee kana ma da tsuhri ndeɗe kakəgh na a'a mandaya beɗu gabadaya inna tala muŋ ko masalma ɗe ma sləwitghaghiya. Ko kəristan ɗe sləwitghaghiya kwarantakana a'a kəristaŋe negi da mon həŋndeɗi a'a atsuhra ndahaŋ a ɗughwana ko inahano, həlaŋ fa dadambuŋ kəristan tahaŋa ba wai hal ɗow tahaŋwo, kagha inaha na kam ba wai ha dadambuŋ dawa kowa ɗow dadambuŋ gol kwara takana a'a i-gi a tsuhra aŋ kaza neh kaza a'a ats-atsuhura nda həŋ jamma ava təga ndahəŋ dzamma naye-ya bal-rayuwa duniya na ma kwanɗeghe pəɗati, unda siɗi təgha səɗok təgun kəni ndu-ndu a’fiti ha mena-menu məmta gol ko tagha səɗok taguŋyiŋ ndeɗna, ŋgawe guleŋe ah va dzama-dzama va la daŋ mahgfa hine a hinika kawai nagu dadambuŋ kəlu tinini gol, to ha kagh da inaha mena-mena sa taguŋyiŋ ndeɗna yaŋbu guleŋwu ree yaŋa har mamta golna a'a to, gu kəgh naye da mon kəghi a'a kak gu kaghma ina hana kwarantaka na a'a ko vita mamti, vita dzukəni nda und kana graghaɗ-graghaɗe məmta zləva-zləva tə uzinha kwarantaka na məmta mataŋna təgava-təgayiŋ nde ɗe a'a guka vəvata guleŋe tun nda səta granata hataŋ ina sat monka sa nda mataŋ.